मोर्द् जिबोनत् सकरि अदर् खोखोल्। पथमते, जन हधरनक् जिबुर् हमस दकि हेइ हमस हमु। हमधर् कोइबुले सेस्त करि। लोगते, जिबुर् कम्, हेइ कम् हुमु हुस रोपे परिसलन कोइबुले। लोगते, हहसहोल् भबे जते हमसोग्, हमसोग् ब हमसर् <hesitation> ब्यप्तिहकोलर्। भ हेइ ब्यप्तिहकोलर् मजोत् <hesitation> हहस् भबे जते मुकबिल कोइबर्। अरो हेइ कम् हुमु जते हुस रोपे परिसलन कोइबर्। जते हकोलु हेइ हमस अपुर। हमस हमु ब प्रोब्लेम् सम सोबे कोइबु परु। इएइ, मु अदरोख ब लैख। जते अकोल् हमसोग् <hesitation> सकरि जिबुर् नितिनिम् अनुकरिब्। जिबुर् कम् हुस रोपे कोरिबो लगे। हेइ हुबुर् जते भल्दर् कोरि हमसोग् एत हहै कोरिबो परु। तरेल्, हेइ किनि जिमन् परो हिमद् सेस्त कोइबुले। सेस्त को, सेस्त करि।